Ka raha resaka dauphin igny zao zaigny misy o- izy i manjary taramigny. Misy ôlo mitarimy azy karaha an-dafy any zao misy ôlo mitaarimy izy. De igny koa agnisan’ny laoko tsara fanahy zaigny. ôhatra misy ôlo mande lakana regny ôhatra lentigny zaigny lakan'zare, to de magnavotra zaigny dauphin igny, manavotro ôlogno, tsy homagn’ôlo kôa izy, anisan’ny lôko tsara fanahy zaigny.